Бале, баъзе паррандаҳо, мисли қаландар ва мавҷиҳо, садоҳое, ки мешунаванд, такрор мекунанд. Ин қобилият ба онҳо кӯмак мекунад, ки бо дигар паррандаҳо муошират кунанд ва ҷуфт пайдо кунанд. Ҳамчунин, такрори садо метавонад барои ҳимояи ҳудуд ва дур кардани душманон истифода шавад. Ин қобилият дар зиндагии паррандаҳо хеле муҳим аст.